Assaqali al muhimmal fil hasub hanal kompita hubas awwal shai assilik al balaya ma bikun bijib le al-hasub da annar, tani shaiʼ al assarat, talit shai asshuqul al-fi lubbaha almukh al hubas bihafazasshai assawweta chatta, kan balaya ma tigdar tuktub wa tikhud kitabtak di fi hubba.